لوگاں ٹیکنالوجی یوز کر سکتے کیا؟ کھانا بنانے کو، اچھا بنانے کو۔ بولے تو، ہوئی کائیں کوں آج کل کیا ہوتا۔ بولے تو گھر والے ایک دوسرے سی بہت کمّی پوچھتے کیسا بنانا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمنا پیرنٹس وغیرہ سی سیکھتے، ابھی نئیں ہوتا۔ جیسا ابھی کیا کرنا سو، جو یوٹیوب آ رتے، دوسرے سوشل میڈیا سائٹس آ رتے، جیسے کی انسٹاگرام بولو، پنٹرسٹ بولو۔ لوگاں کیا کر لیتے؟ وہاں جا کو ویڈیو وغیرہ دیکھو، سیکھ لیتے۔ دیکھو تو کیا ہوتا، ہمنا ٹیکنالوجی یوز کرنے لگے۔ گوگل سے پُوچھتے، دیکھو کیسا بنانا، کیا بنانے کا؛ انہی سب بول لیتا، ہمنا انہی کیا بھی نئیں چھپاتا بھی۔ اچھے اچھے چیزاں کم ٹائم میں بہت زیادہ آسان طریقے سے کیسا بنانا، بولے تو وہ بھی بول لیتا ہوں۔